Kita wian ka nyaai nyaku memang lako ketare kua noni sam ratulangi. tou tumou tumou tou un arti ni tu saku sa ai melayu ku orang yang hidup menghidupkan orang yang hidup toh, tan sa ai bahasa tonsea tou timou timong tou. do rumae arti ni tu kua ni sam ratulangi wo kepak ni po empung- kepak ni empung wean kita cia ya si ni wota si wonata wa nae we wean kaiyaan pendon ta ma leo leosan toh kita kan esa man si po empung kita esa man po empung ai sa ai pira se po empung. no cia sini wo wean kita sini wona ketare adam dan hawa. kera dua kampe, jadi sini wonta sini wona ka esa man bahasa. sa ta esa man mambahasa tantu ta ai ma ai ma lewo lewoan ai ma sala salahan karena esa man bahasa. tan karna tou ketare ti'i sera te maleo leowan akhrinya kita wina mo laeng bahasa pa wo wuri lako kepak ni po empung tan maleo leosan. Kurako em pa pakuan maleo leosan ta nu kita wia wenua nyaai sa kita wia wenua nyai ya saling <noise> ta ma tele- ma telinga telingaan sa ta birman na sa pa naan wian kita misalnya tanaan kelebean tamber lako wea se- se- se te sekerende toh ni tu mo pakuan ma leo leosan kita sa kita ni kedak kedan ta jago ma martarnem tan um praktek nya i sapa. jadi kepaat ni po empung <noise> pe ndon ta gaga man wean kai ya ian nyai ma leo leosan, ma tamber tamberan, ma tudu tuan, ma sawa sawangan. wo sedangkan kepala pemerintah, kepat nera- kepat nera ta maleo leosan wia benua nyai. sa ta ma leo leosan wia benua nyaai- wia wenua ai mo sapa ko gampang mo kan se pemerintah mapakyang wia benua nyai. ai mo mangini ngiini sera edak mangemo lusianu karena salaan ye keda kedan teng tu. se kewait ni kedan kedan teng tu. masala salaan. masala salaan- ya masalaan ta- masala salaan ta karena t <hesitation> um kedak kedan um kepaat ku dai kepaat ni wedina tan pa si wonta e pa ke gagaan ku <hesitation> kegaga an ne wedina apan kepaat ku ke paat ne wedina. dae mas- dae masala salahan sedangkan taki wale kadang kadang ta masalah salaan tou wene karna ya um ego ti umpa kwan ego ti- ego ti kong pa um keinde lako um keinde ni po empung. mu ego ti sa toro tu apusen eindaik wo ta sa toro ta kita mosi ketare tare, ma tegor yo we se kera we se se si kesu tou ke suat. dai ta mokir nyaku kwa nyaku san dai nyaku kedan kedan ta, ma pikir u' nyaku sa dai nyaku ya wean <noise> dai na muali. ni tu mo po ma wen pako roan. jadi pakeweng ku ta kowait sa ta tu medinga mo epa palagi ta kowait nyai kedak kedan no tama greja toh- tama greja. sata tu medinga pang teni tudu ni ni punolong ti'i ta keda kenan sera ko nera um pakuan matambe tamberan um kasih kepa ni po empung ta, naan kasih. sa ta matamber tamberan ni tu mom kepa ni po empung pe ndon ta dai masala salaan wean kayaai an nya akat ta toro muntok wia u <hesitation> kere keresaan aki unua ni po empung wian kerajaan sorga ni tu man pa tetedu tu.